Yes ley feel ley ley feel pain because they are li- they are living they are living things so when you cut side ley tree you observe you will see something coming from ley skin either water or something like pus coming out and then when you cut all around la la skin you will observe ley leaves la up will not will na grow fresh you will see a will start drying then end of ley day la tree will die. So I believe a can a can feel.